Mi naati nder ladde ko wala ko fofaata, e tom ɓadaaki, minni mi hula amma non mi naati fere am,.